I keia mau la ma ke kiwi, nana wau i na mea kahiko, o keia mau mahele o ke ao nei o ke kiwi ʻaʻole ia he maikaʻi no ka mea ke nana ʻoe i keia mau lā aia ka hakaka, ka namunamu a pela wale aku, ma ka wā kahiko kela mau mahele a ʻike wau ma ke kiwi o ka pilina a me ke aloha o na kanaka apau.